Resaka lapoaly, lapoaly a dia fahafantarako anany dia misy roy karazagna, misy lapoaly a talesatalesaka igny dia fagnasagnana atody, fagnasagnana laoka, dia misy ndraika koa lapoaly a somary lalindaligna dia atao hoe paregna agnarany aminay akagny, dia azo amanana rano a izy iny a dia iny andrahoana hena, dia misy ndraika koa atao hoe kaseraola, kaseraola agnanovana café a dia fandrahoana atody amin'io tragnony igny, am'korany, am'nofony dia aminà kaseraola andrahoana ananjy.